بصراحة الشغلتين وحدي اصعب من الخ انو تكون وحيد ل اهلك صعبي وتكون لك اشقاء كثاغ همين صعبي بس بشكل عام انو هسه حاليا ما مال كثرة فويحد افظل اكون وحيد ل اهلو احلى واحسن يعني حتى يهتمون بينو.